Яке аз фактҳои ҷолиби таърихи Фаронса ин сохтани Манораи Эйфел мебошад. Он барои Намоишгоҳи ҷаҳонӣ бунёд гардида буд. Аввалҳо бисёриҳо онро бад мебинанд, аммо бо гузашти вақт рамзи асосии Париж гардид. Имрӯз Манораи Эйфел яке аз машҳуртарин ҷойҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон аст.